GPS ehk keps tüütäs niimuudu, et määnegi Maa satõlliit, säält päält andas signaal. Ja tuu perrä saa teedäq, et koh kotsil sa olõt. Üteh uma tuu kepsusäädmegaq. Sis saatki teedäq, et miä ummaq su koordinaadiq.